Ẹbia wa ẹzẹnyẹ ẹrimi ẹti yẹ enogo ma nam ga dọng. domo ye nebe ebia mfi no ga dọng ma nẹmẹ ni ndomo mọ ẹnunuga ebia nwẹ ẹfẹ ẹda dejere wa gwang ne jẹ ni-nuk ga ntak nsẹ ni fẹmẹ ma ẹvẹn ẹgọgọi ugom am ẹnyini isẹ nuk nse ni fẹnẹ ma even ngom n-na anang ugobo ẹmẹn am ugọnọ urẹ wa akẹ mo ufẹnẹ jẹ utọngọni urufu asi ugọbọ ẹmẹn ọsọm wida mu urum a dudu. ugɨbo oson nye ujoga ga uvuvuri ẹbia ẹda na anuk ga ọsọm ukẹ mu kem ebia anuk gamọ ba ji ji-anyi mọ nẹ anyi ọsọm ma mann avọngọ nẹ avọngọ ọsọm wang nwe ẹna ẹbia ẹgọnọ ni ẹbia am ẹgọnọ ni na aka maga ẹmẹn ọrọk ani ma edudu gbọgbọri ma ẹgbẹ ẹrama jẹ ẹgọnọ eyeni ni-ntu ajẹ ọsọm ufu ugom am urama nrama mo nẹ kpo ana ekponi ama wang nwẹ ẹna nam nto ẹbia ni-nuga ebi a nwe jẹ mfẹ mo jen ga ẹtu ẹjara ẹtu ẹbia ẹzẹn ubi asi ẹbia wa ẹzẹn yẹ anuga mọ nwa ma even are eba ni izɨm eje bẹng bẹng mbia aga ẹgọt bẹng ẹgara ẹzẹn ẹnyi ni ẹgara ẹzẹn nwẹ eye mọ ẹfu ẹfẹ ẹjog ni ga uso ọdag nye ezen ivɨra iji ikpọng iji mbia mfak ẹtọ-e nrọngọ mọ nda ẹtọ e nwẹ nyi mọ eji nang ma eje yida ẹgara nang ẹfi ni wang nwẹ ẹna ẹbia ẹrimi ni yẹ ẹnuvọ nam